إيه الفن يمكن يكون له تأثير سلبي، هذا إذا كان يروج أفكار سلبية أو ترويج للعنف أو الكراهية، لازم يكون الفن في خدمة المجتمع والمشاعر الإيجابية ولما بتكون أفكار تافهة أو بيولي الفن هابط.